<noise> in <laughs> guajilli in chili anch inia mi in serrano in pimiente in poblano in inshlan in puya <hesitation> in yag bich <hesitation> in arbolit